کوبای پتلون، چرمي پتلون، پشمي پتلون، تکه یي پتلون، دا پتلونونه په څو ډوله ډیزان کېږي، سي اکثره یې تنګ، پراخ او نیمه پتلون وي. پتلون د پایڅو له اړخه هم په تنګو پایڅو او غټو پایڅو جوړیږي. یو ډول پتلونونه له ټوکر یا تکې چې جوړيږي، هغه ته دراسي یا رسمي پتلونونه ویل کېږي او په رسمي مراسمو کې له کورتۍ سره اغوستل کېږي. کوبای پتلون ډېر شهرت لري او د نړۍ ډېر خلک یې خوښوي.